Pildiraam um tuujaos, et pilt ilosamb olnuq. Et ku täl um iks raam ümbre, sis tä um nigu määntsegi aknõgõsõ seeh ja ilosamb vällä. Et jah, ja hoit kah pilti, niguq kaits veidükese.